أنى نفضل <hesitation> بختار لأنه مريح هيك، وفي وجت استرخاء، تحبي المناظر اللي تطلع جدامك وإنت ماشي هيكي وتحس إنك جزء من الراحة نفسها، جزء من، عندك هيكى جزء من الرحلة، تحس إنك تشوف كل المناظر حواليك تمشي من عليها.